Vindo nifurie ihira muda ambao thiurenyi kathi tehira kenyi nifurie iikaa na varoo nikave stori kado kole haghire karata fuchethe kana haghireho kathi naikaa naira vindo vyakwa viduuidu tha uthafi, imetethea kana ichemba dawa takwe. Mda ungi kole kwavuka ho kwaghenda nyidenyi kwalolealobea ku haghire kindo kinga kikondekie kwa rekebisha haya bathi haghireho kindo kingi nifurie ihira wakati wa bure nyi